أعتقد أني أمشي حوالي سبعه الاف إلى عشره الاف خطوة يومياً. وهذا يعني تقريباً ما بين تسعه واربعين ألف وسبعين ألف خطوة أسبوعياً. طبعاً العدد يختلف حسب النشاطات اليومية.